मए नया–नया रेसिपीसे खानु पकान चाहत हओं । मोके हरदम नया–नया चिज करासि लागत हए । और मए नया रेसिपी हरदम सिखत रहन चाहत हओं । नया रेसिपीसे नया स्वाद निकरके आत हए । जो स्वाद सायद मोके और अच्छो लग सकत हए । तभि मए नया रेसिपीसे खाना बनान चाहत हओं ।